ଅର୍ଜେଂଟୀନ ଔର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ରୁଦ୍ଧ ଏବଂଗ ଵିପିଦ୍ଧ ଯୂରୋପିଯ ଵିଶିଷତ୍ତ ସ୍ଵୈନେଶ ଏବଂଗ ଇଟାଲିଯା। ଏବଂଗ ସ୍ଵଧେଶ ଅମେରିକୀ ଔର ସଂସ୍କୃତି ରା ମିଶ୍ରଣ ତାଂଗଵ କୁଟ୍ବାଲ ଏବଂଗ ଆଶ୍ଵଡା ପରୀ। ଏହରା ଅନନ୍ଯ ଖାଦ୍ଦ୍ଯୋ ଖାଦ୍ଦ୍ଯୋ ପା ଆଶ୍ଵଡା ପରୀ ଏହରା ଅନନ୍ଯ ଖାଦ୍ଦ୍ଯୋ ଖାଦ୍ଦ୍ଯୋ ଖାଦ୍ଦ୍ଯୋ ପା।